हाथी महाद्वीपो पर सबसी बड़ू जीवीत स्थलीय स्तनपाई जीव च। येकु वजन करीब करीब छ हजार किलो तक ह्वे सकदु, हाथी ग्यारह फिट लम्बा ह्वे सकदिन, हाथियों की सूंड बहुत बड़ी होंदी घुमावदार दाँत बड़ा कान चौड़ा पैर होदिन